تحديداً إذا كان العمل الفني جيد يعتمد على عدة عوامل أول شي إذا كان العمل بيمس مشاعرك بيخليك تفكر فهذا يعني إنه قوي، كمان التقنية المستخدمة في التنفيذ لها دور لأنه الشغل اللي فيه إبداع واحترافية يكون أفضل، بعد التأثير اللي يتركه العمل على المشاهد إذا خلاك تشعر بشي يثيرك أو يثير انتباهك فهذا العمل هو الناجح.